जैविक सब्जी जो होएल न त ओ महंगा रहीथे काबर की ओमा बहुत कम चीज डालते। जैसे गोबर खाद हो गाइस आऊ रासायनिक प्रकिया नो होएल यही से ओ महंगा मिलते आऊ बहुत कम किसान मन है जो जैविक सब्जी उगते।